Leydi Sipen kam, ɗi ɗoon mari fijooji Tomatiina, ɗi ɗoon mari gamiiji Flamenko, nden mbo ɗi ɗoon mari fijooji ɗate, ɗi streets.